bùwá màa bo dò ákple nànyiɖe blù ukleklenì ɖí ókísie màaké ówó ba kpalí ni ɔ̀gbúɛ, úni nànyiɖe kòkòkò ú no nànyiɖe ása úne ŋè iku ka àá muà nɔ̀ɔ́ŋɔ̀nì yá àtálɔ ábua à nàá muà nɔ̀ɔ́ŋɔ̀nì gbèede gbèeleè <hesitation> úwaanì ɖí ùnìgbì únì àlɔ búni be ŋè nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni káèè bìà be zi ŋè nànyiɖe bìà ne ŋè nànyiɖe màaké zì nyo ɖí ílàlɛ nì kpɔkpɔ́ɔ̀ni búni búáà ka àá muà nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni yá ù fi ɔtiìto lèe nànyiɖe úni bú no eŋè blù <hesitation> ówò nìbùwá màa óɖò lèe màaɖi bùlã nì bùnibíì búni ká be ŋè nànyiɖe lèe káèè nɔ̀ɔ́ŋɔ ni bú ŋè blù, gàké nànyiɖe búni ká bodò ákple nànyiɖe, bú nà zá ŋàgo o, efè mò ɔ̀fɛ búá lèe anyàmà ábua mò óɖí mò ɔ̀fɛ búá áɖì. Káèè màaké èzì màa ɔmi fínɛ̀ blù úni ɖí òkísie màa ɔmi ɖòni ílàlɛ nì kpɔ̀kpɔ́ɔ̀ni màawu búá búni búáà nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni bìà bù tò dò akple nɔ̀ɔ́ŋɔ́niì bìà bù tà nù ódo ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀niì, nànyiɖe úni bú ne ŋè nànyiɖe úni bú ne kè míìku wèe màa kàyi àá mu òkísie blɛ̀ɛ ɔ́gbúɛ màa ɔmi ɖo màawu ɛnɛ́ɛ nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni èle ànà mi hià màaké ikle ná sɔ̀do gàké kayi kayi káèè kayi ówò òó muà ówò ba nɔ ni ówò tàálɔ ábua úni ìnɛ, nányiɖe àlɔɔ ànàáa mi hìà gbèele gbèele gbèele gbèeleè à nàáá mi hìàà. úni ɖí òkìsie àni ùnìgbì káà kàyi è ɖèe nyréwu úni gbìké náàlɔ kòkòkò yá nànyiɖe kása à nàáa fà mùà ta nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni úni nàáa tikɛ̀ bìsowɛ. úni sú bù tà mù úni àlɔ okò nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni anikɛ́ nànyiɖeè úni ɖí bùwá màa ɔmi finɛ́ ni bìà bo dò ákple nànyiɖe lèe úni ɖálɔ̀ɔ.